<hesitation> Raha efa feno mibosesika zany ny fampirimana entana de ny atao avoaka tao daholo lo zagny ny entana retraretra ah de avalina kelikely araka ny karazany izany hoe atokana ny tiserta atokana ny lobaka atokana ny pataloha de akambana isaky ny karazany iny ah de averina ampidirina ao de amin'ny akapobeany iny antonona avy eo.